فاليوم، كندير تقريبا تلتالاف خطوة، يعني فالسيمانة كاملة كنقدر نوصل حتى لواحد وعشرين ألف خطوة. وهادشي كخليني <hesitation> نحس مزيان، و الجسم ديالي ديما كبقا في حركة، وكنحافظ على الصحة ديالي، وعلى اللياقة ديالي، وكخلي الدم يدور في الجسد ديالنا بطريقة لحسن